जीपीएस एनी एक मेंप के नई से रेवे मेंप ऊनी ये केव नक्शों। जीपीएस ऐप अपन मोबाइल में डाउनलोड करके ओर जीपीएस पे जाके। ओर ऊ पे क्लिक करके अपन जीपीएस से कोई को भी पता लगा सका। अपन की जगह कड़ियां की जगह है कई कर रिया सब को जीपीएस द्वारा पथों लगा सका। इने ही जीपीएस केव है। इसे अपन ये जगह को ओर बाईचांस अपन कई जा रिया और अपन ये व जगह नि मिल री तो एके द्वारा अपन ढूंढ सका यो ही काम रेवे जीपीएस को।